Aminaka ny paingoin zen̈y tsy tafiditry an̈atin̈y karazam-borona arakin'n̈y hevitrinaka fôton̈y irô tsy mitilin̈y zen̈y hoy zah. Zah tsy ary nahita paingoin ziste amy ny sary ndraiky amy ny tele fo karà zen̈y.